Ya ganuy nguy nicambajat ikoots meowan iwal xiel ando ma pierants, meowan iwalxiel ngoy alock maya yut imajarut vida ti mi pipier alock wilimón apituck cocechar limón najñej timipipier wilmango apayack cajón timipipier este uwil uvas apack timipipier wil acow apack, timipipier este cucual no clase de xiel meowan lo que aran mal ngoy ni qui mi mbaj ikoots ngoy, ngoy este, estas, estas asok mero umbeyuts ikoots ngoy na san dionisio estas genda en priemer mazajuy nonap estas aguey nicambajat ikoots por hoy de que de que aya cajón limón ayack mi pierna arux ampaya cajón, pipierna acow apaya cajón, timipipier mango paya cajón, cueja esta y con afectar wostiempo de chindo, malaque este chilock este planta chimajier xowayey ajom alieck nadam tam meowan neosawan tiety. Lastaman man, lastaman limón esta matek mi ganado matuch para mi ta cocechar pero de echo maowan este esta apak nguy ni cambajat ikoots aya cajón meowan tipo de shielaga que ateral o que atay cor joder ngoy yum tajoder ikoots por eso este de que alla cajón, alla cajón, alla cajón este atowan este atmoda, este anock liman alla cajón, meowan cielo que apierar nguy micanmajar meowan apat meowan aya cajon pero lo que haran en forma malo adaptan biandi do no algún do atacar cocechar ni anop tipo de una nacuy pero anock ajkiew mapatey ajop pue yum amot ojala dios cargado por que si conse najerardo wilsenguer amos nguey anop apo ma najier monajaw añolw y wolzalterat sera fertilizante perfume, fertilizante quimico sayat puro natural puro ngat tiel nawan fuiel wilson sajant anop barranca to que, que so de aca embreat. Sayocant este mewan alrededor de wilciente de aca jont pero allá en cantidad allá hay vitamina parcial perfueme necesario fertilizante quimico y por sayocant fertilizante quimico ya no hay por esto llohuls alguien wanojuanti por atis o pero takey moda kuñ por eso naguay, naguay pero de echo de meowan tipo de lo que asperas ngoy, gos provechno para ikoots pues por eso atukey moda look nicambajats ikoots.